Afokadoga ien irbirimojbela <hesitation> salatal idena gotadani, khiaridani, tabaidan, felidan, tanigoni ken halwayata alena momkengon ien ken <hesitation> asserka aselidani alosa <hesitation> nennani.